Ane atinye chekitupchei che seere. che punu ye poo mama. ak nepo nepo papa, ko chepunu is nipo mama ko karipu sosom, nepunu nepa papa ko tiptem, ketuitosi ak chepunu nipa nipa akot papa ko ketuitosi sait ake tukul amu kimenye ole lekit tukul, ko ketuitosi akot ya katembean, anyoru ing oreet, anyoru eng' sukul, kokawe ang'ot taun anyoru komii akichek kopa kopopayai tukuk kwai eng' taun, chepo akot mama ko akokeny chepo akot papa ko ketinyei ke- ke ketuitosi epery ya- ya- ya kakikeer sukul, ko ya mitoo ya mii likiso, ketuitosi sike ng'alaleen tukuk chok ke- ketuitosi ya arap taman ak aeng' kityo tukul, ketuitosi tukul keng'alal, keamishe tukul ak kepaipaitu, ko sait ne pa pa mama ko ketinye chekitupche sisii see tiptem ii, ko ketuitosi cho yakakipe yakakimandate yamii yamitye yakitinye paishonik eng'-eng' olinee, ketuitosi tukul yoe, ang ako ketuitosi sukul aa kokeny ketuitosi taun.